Giƴan tinnoɗaa njaafoɗaa kan. Fay ɗengal e ñiiƴe ana kaɓa. Nden non en muraaki en kabii, njaafondiren. Huunde fuu ɓuraa jaafondiral. Weli metti fuu, wonduɓe kañun kaɓata, kañun kawrata. Ndennon ko yani hakkunde men koo, <hesitation> accen haaɗa ɗoo, ayyoo.